Sagale hinmiisu silaate, damaaf sukaariinen silaate hinmiesuu, won miotu sunii afia choleamu, silaate miasuuyu unum lakisaayu, ishineeni woni itaate dam itaate ama sukari itaate won mimiotu silaate itin diyaadu. won miotun dugubaan dufti, unul lakisaai lachu ishuayu,